Истифодаи допинг дар варзиш ахлоқӣ нест. Ин амал ба қоидаҳои варзиш мухолиф аст ва ба саломатӣ зиён мерасонад. Варзиш бояд одилона ва табиӣ бошад. Истифодаи моддаҳои манъшуда натиҷаҳоро беарзиш мекунад. Аз ин рӯ, варзишгар бояд бо меҳнат ва росткорӣ пирӯз шавад.